E woodi subject Hiisa, e woodi subject ɗemngal Nasaara, e woodi subject - e woodi subject ko raarata fanni Piisa, e woodi subject ko raarata fanni yonkiiji, kuujeeji ɗi yonki.